Ke haʻawi ia i kekahi mau puke aʻo e like me ma ke kula o kela mau mea he mau mea e heluhelu e hoʻomaopopo he aha ia mea e hana ai ma ka papa a koʻikoʻi keia mau puke aʻo no ka mea aia he mau mea a nā mea likeʻole i hiki iāʻoe ke maopopo.